Juley eli moore urgi eli <hesitation> Juley eli moore urgi elin fenty elin engalag ko le tani dawei dawei ko. Eng goe engoe elin uoedog dachiko dejana elin, engoe elin uoedog dachiko enekin tani dachimona.